Kwababu fyana huu fyana huu usame ahaa, udome na nchi yingi, ili upate marafiki vaboa, yootakiwa uvaluke uvaleke na tabia yaaboa, uishi na vantu vyaboa, udeere valuka na kinyongo, udeere valuka na mkono wawivii, na vintu vingi. <hesitation>